كنت هفضل اني اكون مؤلفه مشهوره ودا لأن الكتابه بتدي فرصه للتعبير عن الأفكار والمشاعر بعمق وكؤلفه اقدر اخلق عوالم وشخصيات خاصه بيا والكتب ممكن تترك اثر عميق في حياة الناس فأقدر أثر في افكارهم وآرائهم واخليهم يفكروا بشكل مختلف تماما